Ə ale nju tla da gəzhi, oal oal ma a. Ale nji kuma a ndo tla gəzhi wa. Yu ghe <hesitation> ghe tangərma ana nji ndo tla gəzhi: vanyi ndəu nju ngaɗə ɗanyi ji na səu, da ji la a na lya ja wa, da ji zənə nda amana ɗa wa, əna nji dəgar nyi nda ma a da əngə ju ki na wa. Ba ja ki nay sə nyi pam səno kəra ja. Vanyi ndə kuma, sənda nji mər nda pa pa pa pa a a da ənda ba ja ki na ənda. Vanyi ndə kuma a komi da ji ngaɗə ma a əngə ɗanyi ju ki zən kəkətliya gəzhi nyi a ɗəkəra kuva nyi səna pa a da ənda ba ja ənda. Nda wi sagana ba ja na wani a ki həlɗi hiɓəgəu u tagə wani. Ya <hesitation> a da ənda sənda ɗa wa, ko ko wani nga ki <hesitation> dəgəɗə zər ɗa wani nga ki sə wani nga tsəya zər ɗa Wani nga a dəgəɗə zər ɗa, dəhəu ya da ənda wa. Kəi wani nga a ki mər sə sə səna kəra mənagəu a biya, ya ma nji shil yawa tlagə nyi da ənda wa. Naja ngə a tsəu gəzhi nga. Ndə na njir pə jiri kuma a da nda, səna ndə laa na lya nda naja ndu dəga. Bada ndə laa nji pə ɓwanya na kəra ɗa, <hesitation> u a ɗə vi na nji tsəma nji tsəmɗədza nju dəgə jiri, dəhə ndə ɓwanya na kəra ɗa, ko nda ndə na tla gəzhi, nju na nya tlagə nyi, nju pəbiya nyi jiri tlagə nju na nyi zah wani sə ngə gə pə nga da əngə wa. A a a a a əna səsə nyi, naja ngə ma a jiri nga. Vanyi ndə tsəu, səna ji la a ana lya ja naja ngə nju ki dəgar wi nda ji la a nda. a ju həya ko sə zhang a gwa wa, a ju tsagəɗə sə zhang wa, wi nda ji la a nda kuma ngə ngaɗə nda, əngə ju ki pəbiya nyi tsa atsa a.